لو اتمنيت أن انا اكون طائر ليوم واحد هتمني أن انا اكون حمامه لأن الحمامه جسمها ناعم جدا كمان جسمها قوي ولحم الحمامه ببساعد كمان علي تحسين وظائف الجسم وتحسين وظائف الغده الدرقيه وتحسين مواضع العظام وكمان الحمام ليه شكله ومنظره الطبيعي الجميل وهو بيطير كدا في السما ف اتمني ان انا اكون حمامه بس